E tapis misy tasy zany da arakaraky hoe ino e lokony, la ohatry ka hoe fosy be izy afaky diovigny sara ame savony da avy teo izy asiagny sûreau, izy avy eo koa arakaraky hoe ino e raha nahatasy an'azy, dovay sa menaky sa sakafo, arakaraky an'izay.